اول حاجة بعرفهم على الجوامع الكبيرة في منطجتي او في مدينتي. طبعا هذا الجوامع او المساجد معالم دينية تاريخية. يكصدها الزوار <hesitation> دائما خاصة لو كانوا مسلمين <hesitation> ثم باخذهم الى مثلا حدائق عامة او او حدائق حيوانات اذا كانت متاحة في هذا البلد او لو متنزه وطني او شيء لان هذا يعطي يضفي مثلا <hesitation> فكر انه هذه المدينة مدينة متطورة فيها متنزهات فيها رفاهية في العيش.